أكيد طبعًا بختار التحكم في الآلات راح تسألني ليش راح أجولك عشان الآلات تجدر تسوي شغل كثير، وكمان تجدر تسهل الحياة علينا مرة، وكمان تجدر تخترع أشياء جديدة تفيد كل البشرية، الحيوانات حلوة أيوة بس التحكم في الآلات فيه قوة أكبر وأجدر أسوي تغيرات أوسع.